طريقة جدًا جدًا سهلة إني أسلق بيظ، م ثل إني أحظر البيض أملأ القدر بالماء، <hesitation> أغلى الماء، وأظيف البيظ، وبس يوصل لدرجة الغليان، <hesitation> أستخدم ظبط للوقت، ممكن إنه يكون مستوي بحدود العشر دقايق، أو إثناعشر دقيقة، ممكن أكثر حسب <hesitation> ميلك لدرجة إستواء البيظ.